Ku asi om hull, sis om iks kõgõ targõmb keemiliste puhastustõ ülepää viiäq vaip är. A muido või pruuviq <hesitation> niiskõ lapiga vai sis selle <hesitation> massinagaq, minka saa niisket mõssu tetäq. Vai sis kündlerasva saa ka kuuma triikravvaga kätte.